Samy am'façon-nazy iarovan'ny tegnany biby jiaby io, misy masiàka, misy direkta mi- milentiky ambanin'ny tany de zany agnanaovagna hoe hoe <hesitation> valavo kôa tsy ho faty ants- anjôn-davaka.